Gna Danemarka ao koa zany e amin'ny lafa tonga ny fotoa mampanintsy ny andro igny amin'ny volana janoary igny la eo amin'ny efatsy degrée sericus eo izay ro maropahana mm-iengan'olo agny mandritsy ny raiky andro igny tontolo igny fa LAFA tonga avao koa i toetrandro fana igny la roa ambin'ny roapoo degré sericus eo koa ny iaignany.